أكبر حيوان كنت شفت هو الزرافة، كنت شفتها في حديقة الحيوانات ديال كازا.وكنت شفتها ملي كنت صغيرة، ملي شفتها أول مرة <hesitation> الحجم ديالها كبير بزاف، وعنقها طويل. وكانت كتمشى بشوية ولكنب واحد الشكل لنقدرو نچولو أنيق، وكانت كتوصل لشجر العالي بزاف